kai jahangal kamibunirugom nye habe mota nye habe mota nye nye habe mota nye gadilla nye lahra gureji nye sahra gureji nye itagitiam so say